दक्षिण कोरिया की संस्कृति के बारे में मुख्य खास बात है। दक्षिण कोरिया की संस्कृति जोसियन राजवंश के काल और चीनी संस्कृति से प्रभावित है। दक्षिण कोरिया की संस्कृति में परिवार को बहुत महत्व है और पिता घर को मुखिया होते हैं। दक्षिण कोरिया में कन्फ्यूशियसवाद की परंपरा है। इस परंपरा में परिवार, पुरोगामी सद्भाव और बड़ों। और अधिकारियों के प्रति सम्मान को महत्व दिया जाता है। दक्षिण कोरिया में एक दूसरे का प्रणाम करना और उपहार देना बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण कोरिया में सुंदरता और बाहरी दिखावट को बहुत महत्व दिया जाता है। महिला और पुरुष दोनों अपने रंग रूप लेकर बहुत सचेत रहते हैं। दक्षिण कोरिया की परंपरा पारंपरिक कला। और शिल्पकला सजावटी गाँठें बनवाना और प्राकृतिक रंगाई शामिल है। दक्षिण कोरिया में पारंपरिक गीत वाद्य यंत्र में गायकों द्वारा जीथल। और चारजंगो घड़ी के आकार का ड्रम शामिल है। दक्षिण कोरिया की वास्तुकला चीनी प्रभाव दिखायी देता है।